Un kué kuena kuña yivii xa'á, ka nuná tutuí é nixhinitana xhi nrida nayuka no'ó, hinoxhi ngueana te kuena teko ihó kena no nruá ihó nino kiná teño nrida yo ihó na yukuni taxhina tu tuña <hesitation> ña yate nadi ihó, de kuechi chin dé ña yivii, hu xayivii no kudiko unidiko ko kuiá uxaxhi yii ayivii, raku kayuku ta tanxhina.